Emirundi eyangaleberayamu esimu yayi, nerihambamu esimu yayi, singendikutheba iyo nimirundi minene. Singwithe kokungangabugha indi nimirundi ikumi indi kwisi nimirundi ithanu, kwisi munani, iyo nimirundi minene kundi obuli saha ngabya ingane okwasimu yayi, inganimuhamba kuyo. Inganimulebya ebyamahikaku, ebyamathekaku, neryo iyo emirundi yikabya mirundi minene kutsibu. Kundi nesimu yayi, omughulhu esimu yayi yikabya ngeyamahwaku omuliro, kwisi isindi nayu, ngabya ngomundu eyamabulhwaku. Tu ngabiribeghera eribya inganenesimu yayi inganimuhambakuyu, inganimukyungulhayu, neryo iyo esimu ngabiribeghera eribya inganimukyungulhayu, so sinangakutheba. Sinangakubwira indi indi ngakyungulhayu mirundi mingaha kwisi ngakolha mingaha, iyo esimu ngabya inganimu inganimusamalirayu, inganimulhangira kuyu bulisaha bulindambi, bulidakika.